ס'איז דא א באנטש מינע מילך'ס, ס'איז דא סוי מילק, עלמאנד מילק, קאקענאט מילק, רייס מילק, <hesitation> נאכדעם איז דא מילך פון א ציגעלע, און ווי אזוי- וואס ס'ע- ווי אזוי, <hesitation> מילך פון א קו איז די בעסטע מינע געזונטסטע מילך, אבער איינער וואס קען עס נישט פארדייען איז בעסער צו האבן פון א נאכ- א געמאכטע מינע מילך.